A' b'a'alche'oo' awakaxoo' xan la'ayti'oo' ku- kuk'a'ooltikoo' uyumil max kuman utz'atoo' xan ujanal, yan yan winikoo' que yan yan yaab' kaxoo' ti'ij yan yaab' su'uk päk'a'an y a' su'ukej kujantik xan a' a' wakax, y a' wakax xan kuk'a'ooltik uyumil porque a' wakax k'in ete k'in, k'in ete k'in te'lo' yan a' uyumil tan uwilik y a' b'a'alche' xan a' wakax tan uwilik xan uyumil tulakal a' k'in, kujetik kuyilik max xan ku- ku- kuyaan ku- kumanoo' u- ucha'antoo' tu'ux yanoo' la'ayti', tu'ux yanoo' ti janal, tan u tu'ux kub'eloo' ti uk'ul a' uk'ul ja' tulakal a'lo' y mentäkej yan wakax. Jach ma'lo'oo' suk suk etu etu etu yumiloo' pero jach wakax también xan que lay- laayti'oo' jach tz'iikoo' ma' ka' kuyilikoo' kutal u- uyumil <noise> b'ay orita ku al ku tuk a' yumilej y uyumil kujok'ol ete alka' ma' kup'ätä' kub'aj ka' u- ka' uchuku' ka' uchuku' a' wakax ti si kup'ätä' kub'aj ka' ka' uchuku' a wakax kupulik lu'um, kupulik ti lu'um, mentäkej la'ayti' kujok'ol ti alka', pero ma' tulakaloo' yan yan tulakal ya- yan ulaak' ulaak'oo' wakax que suk suk uyumil ku- kumächik tulakal, tulakal upach, uxikin, ujo'ol y la'ayti' chen wa'an wa'an te'lo' mes kupeksik kub'aj te'lo' tan u- tan uyub'ik b'a'ax kumentik uyumil ti'ij tulakal tulakal pero ulaak'oo' tz'iikoo'. Ma' patal uwilikoo' u- uyumil, cuando <noise> cuando ka' ka' junp'ee este ixnuk wakax y- yan u- yan u- uyal mejenoo' yutziloo', mentäkej desde desde ka' meje ka' ka' la'ayti'oo' mejenoo' kuk'a'ooltikoo' uyimil tulakal yutziloo' yutzil yutzil a' wakax ka' mejen yutziloo', mentäkej b'aylo' ku- kuchul, pero yan yan yan wakax jach tz'iik a' kuya'lik a' yumilej inwakax a'lo' a' tz'iik ma' ink'atij inka'aj inka'aj inkono' porque ma' que la'ayti' patal u- uchukiken ukub'el ukub'el <hesitation> kensaj b'a'ax uka'aj umentejten, derrepente uka'aj ukimisen, ukinsiken y ma'lo' mejore inka'aj inkono' y wakax jatz' tz'iik uyumil kukonik ti ulaak' ulaak' ulaak' este ulaak' uyumil y kub'eloo' y la'ati' kup'ätik ma' yan ma'an wakax ti'ij.